<hesitation> sen a animol a rof tsun nyo te tagei ya <hesitation> kas, ka na ka na rof fiisok nating rukaut <hesitation> isen na sain ge sapos isen na mes mat non ge isen na kaa ruak non kas nating tsue fanat non, saf a ka na ruak non tan fan, ai nating tsue fa nat non tan patang ge mat nating kainon tan fan o ruat te komainy kaa non tan fan.